An̈arana tàn̈ana hely ndraiky tàn̈ana misy aminay aty: Anivorano, Ambilobe, Antsalaka, Mahavan̈ono, Zôfra vily, Kap diego, a Babaomby, abôkà eo Anketrakabe.